هذا الشيء يعتمد على الشخص وقدرته على التحمل، الشخص العادي ممكن يقدر يكتم نفسه تحت الماء حوالي ثلاثين ثانية لدقيقة، لكن لو كنت مدرب أو عندك قدرة تحمل عالية ممكن توصل لأكثر من دقيقة، طبعا الأهم هو إنك تكون حذر وتعرف حدودك، عشان ما تعرض نفسك وحياتك لأي خطر، من دون داعي ولا شي مهم.